anua adi io, adi tuu umado sosoladia pae pul dres, patalo atorola pa arireu, pa kakapisi atoro eu, rarema sodinai ini patalo wagae raitina pa alou, anna belt auna transisi taupa ariruina pa ariruatina modela <hesitation> lona peka popo do, pa ariruina pa ariru atoraina, pa ariru atoraina umado aloni ine nation. Kaina au amamato taupa aloeu ine na tioni, paka irusakaia, ana amaamalo elae pe lao atorosaila, pe lao atorosoma, pe lao atorosoma ine nationi, italae muatae pa tuu, ini islou ini isio pa alobusu rausudia amini sosolanai paka arua ari awi awiroina, paka alo sakaia, rapemasodina tadipa totorioedia dipa pekoio, rare masodina pepekoioedia, au ama amalo ini siamela isiouai atoroiai pa iruaeu, rarema sodinai megealai pa iruaeu au patalo taupa ariru eu siko sikola paka ariru auna main sosolau au ama amlo atorola pa aru alodia eu. Isiouai tape lalaoeiama au ama ama lo mageala diala gorea kalpa amatatedia eu, taupa amataeu arua rarema sodina dipa pepekoio adia dipana oo nationi ena kaini ua amaloua, anna ama ama ama lo pa irua toria auna spiriti saiti ela pa iruatorodia au ama ama lo amini ini siamela isionai amini. Mageala soma pa alo, taupaka alo elae ma rarema sodinai ine dipa totoru saka io adia, dipa ua oo ena tionii, ena kaini tioni ena kaini siamela ma aloa pauna na eumado, eumado elae enua, anua italae kapeko ia isadia ena kain siamela elae, rarema sodina au ato ato au sa taupa bobo koina eu ato ato magea soma pa teteredi aeu raremasodina, au ama auiaio au ini siameala be'au sosolau ai atoria soma au ama amala magealadi gereaka pa tutukueu paka tutusakaia taupa tuku atoria raremai sodina tioni pe pekoio, aapou dipa pekoio, taupa atorolaipa tutukueu, sakaninai paka kakaisia atorolai pakaka siaeu isiouai pasosogo ina eu. Waini taupa tutukuaeu anuai elae magealala goreaika rarema sodina pa kakaisiaeu, elae ine apou dipa pekoio au sea amaamalo sa, tioni tape laumai peua tioni ekaini tioni ua, ena kain tion ua, io ela ama amalo megeala diala goreakuisoma ia magealala tutuku elato mutoruia eiaeia mageala soma pato kasidia paumuo i pato sogoidia pato amaloidia pato toruidia, italaepato toru atorodia umado ita lae paka kokokina paks kokokina raitiai pa loosau siamela taupa ameala tataoaisu pa tataololo busia isau, raremasodina au ama amalo taupa tutukudiaeu pa tutuku atorodia eu rarema sodina au pamli taupa teteredia eu pa tetere atorodiaeu, raremai sodina ine au atoato taupa oku. Aga pauai tadip tata pa ruedia magealadiala goreaika pa alo anu ai, amini raremai sodinai, amini raremai sodinai, amini domalosa aikala amini raremai sodinai, ine isi ouai dipa tu sodia tadipa tusadia pa mamata la dia pa kaisidia, taupa arua sosobieu lago eia na ama ama lo elae sosolanai pe podoisa la kainina pa mama tala dia pa kaisidia taupa arua sosobieu lago ela na ama ama lo elae sosolanai pe podoiasa la kainina atorola so oma dipa matete sadia isi ouai lagopa arua sosobieu, pa arua sosobien taupa lo matate elana siamela pamiliai taupalo tuina lago saiu, ibao, ibaola pe lao kris, krismasna pe lao waini auna tuu pe atoro soma wi, wikina pe lao etau kakaisi waina autopa kaisia, taupaka nanato ino lotu ai pa tu, ena ama ama lo elae lai patu. Pa aloaisau ako ako mala aikala panai peto tupalo isala ari sisiki aikala ama ama losaka aikala, ini anua paka amalodia auna mainai elae ia patalo ua pa irudia pa adapadia auna carecta elae rare ma sodinai pe lao atoro isala, mamamuu ini siamealau, ini siamealau ama ama lau patalo sosola elae dipato atoro rausu sadiasa ako akoma lala aikala kaina pato tuku atoria isau, pa laoisau- laosau- lauosau elae- elae tialae asa ma rausu.